Norwei po kuman rante rata avot e mema, abigin marlam ape juan avot e mema, vur te po atlachir. Ane mar chachanga mei ano khen hiya an bo rua kle min alo lum chau de va vur klang rat nama ootur, ano mani. Ju nachaka augas ahe an alo lum vele de va tempe <hesitation> degriselses so machanga somtni. Buya an marlam rama nisa an mopok ane kum to plamah hiya tempechir nasatagin atlachalya rua sur te po atlachir. Le chiena sumtta po azeem le chien bok ane kum tiratach chasik ilang changa kum to plamah po chasik pokin anka le chiena ne.